I delfin a le carateristiche a sun ch'a sun vabé blö e pöi a fan dë jöch ën l'eva e anche fora e pöi a cantu e d'aut sai pa